Alô, salama tompoko ô! Azafady raha mba te hafantatsa avao nañino kay rañonay notapahiñareo nandritry roa andro io e! Zahay ny diso sa amiñareo mihitsy misy ola mañoka. Azafady raha mba mila fañazava zahay raha azo atao da teña mijaly raño mihitsy.